بالنسبة ليه? احب احتفل بعيد ميلادي بشكل بسيط. يعني ما احب الزحمة. احب تكون الاجواء هادية مع الاهل. والاصدقاء المقربين. نجتمع مع بعض على عشاء او كيك ونضحك. المهم انه الجو يكون مريح. ما في ضغط. لان الشيء الاهم هو الشكر على السما لراحة ومن انت الدعاء لحياة افضل وتكون كثير كثير رائعة